Dumo ko ba because a go te i bi dumo kon bari bei ye, tomi kri mei mbo ke bu te ke so-a bei ye ofori; saki memgba go-go-ye ani biba mienise i te me wari me pa fia fia ani a pa tari duko bia, i teme wari me fia fia, shei biogbon nyana te ke bembe i bembe ma tomi prima; saki me ngba go-go-e biobele nyana ite me wari me bu bu; ene me bu i ere te fie fie ye ani iteme wari me be le ma; ibi dumo kon, ani ibi dumo me i kon-a-be-e me, ye ibi a dumo me tomi ere i bu bu; piki ibi du mo me, ibu bu ngeri-a kma ke piki etela so ibi dumo me kon tomi ere; duku te ai wari bio ngan geri ani ibi dumo kon-re ani oko pakama kma ibidumo me te ikon be-e me ye ani etela-ogbo me bu pakate ja puso ere <noise> ibi dumo me ke ja pu na kon te i-ofori anga so i ba-a a bo ma aboma a dumo i belem oko sme te dumo ani wa bie be-e no be <hesitation> i ke me dumo tomi neinei suku sua-ipri be dumo; i oko sme te dumo kon te-i be, i bai nete tomi sme anga so ba nete sme-a because i menji bo gboi kri kri en bai meniso iyea mama Maima mie a dumo me no. o arine te kinina èehn gbori bu mu-a, ani te kinina gbra-anga sme bra, sak memgbei ani dumo ma ibi-a, i du mo me kon be be. ye ani dumo me te i kon me ye me ani tomi na bu bele, i ofori anga so, tomi be-e iyea me ereba a tie gote ofori, iyea mama a tie gote ofori; ye tomi oko sme te bra ke yeri, ani ibi dumo; libi dumo ke tomi ma kon-a, etele gbo so dumo me kon te tomi ere; i <hesitation> ye mie anga tomi bai meisi, <hesitation> ekwen bi so ke ba-a meisi ma ma an dukoa priye <hesitation> ai ekwen me o krakra ye ani tie i dumo kon bra, i dumo kon bra temi ere te i bee meniso ma ma a dukoar o krakra ye but i dumo kon be bra me ani tomi na kro-a bebe i ere ba menise in-menji boa so tomi heinie suku sua ipri oko sme te dumo ibi-a, ye wa <hesitation> sak memgba go-go-e ye ri ma ibi dumo me i bu bio ani ibi dumo me erite. Sai gbe go-go-ye a mu bro te ye so dawa, wana ye mie bra, wana <hesitation> ekwen bra, wa ke tomi na ye mie be bra, ye tomi saki memgbe go-go-e wani bu ibi dumo me ere klani kalabari na-a pu; toma wan a bu bu brote ye dawa-ja-a mapu wana bu brote ye dawae; ani an bra me, i an bra me ye ma, iyeh kalabari bo te an bra me, ke dumo kon bebe, tomi i bu bu brote ye dawa ba be ma menise ye a kon be dumo me ani tomi na kro-a ani oko fie bra; mie ye tomi wani bu brote mu ye dawa; tomi yeri ma so bu brote mu ye dawa ani bo bai bi ke wana wari na, wani sirina, i-ofori anga so tomi i be bu no ye ani bo ma a bo tre me ani oko ani ibi dumo te wa <hesitation> kon na ibi ye